هلا زينة. شو أخبارك؟ معك آية؟ حبيت أجول لك إني حابة أطلع على المطعم اليوم والله مشتاقة لك ودي نتونس سوا، شنو رأيك نروح للمطعم اللي نحبه؟ أو إذا تحبين نجرب مكان جديد المهم أنه يكون وقت حلو نتحدث فيه عن كل شيء اذا عندك وقت خبريني انتظر ردك وإن شاء الله نتلاقي قريباً.